Dant ke svaasthy ke khaatir saal mein do baar dant chikitsak ke paas jaave. Ki salaah dee jaavte hay. Yeh niyamit jaanch se dant kee samasyaen jaise. Kevat masoode kee bimari aur anya samasyaye samay rahate pakadee ja sake. Har baar kitana samay lage. Dant chikitsak ke paas har baar bees se chaalis minute lag sake. Ye samay jaanch safaee aur koee samasya ho to chhote ilaaj khaater hove. Agar daantan mein jyaada ilaaj hyoo to ek se do ghante tak bhee lag sakato hay. Daant kee saphaee roj sahi dhang se kare. Chikitsakon ke paas baar-baar jaamee na. Aur niyamat jaanch aur saphaee se daant aur masoode svasth rahen.